ଅଂଗତ୍ତିନ ଲିସଯାରେ ଭାଵନ୍ତୁ କଣା ପରଂକା ମନାରେ ଆଶେ। ଅଂଗତ୍ତିନ କହେଲେ ମୁଲା ମନେ ତ୍ରମୁଖ୍ଯା ତହା। ତିରୀ ମୁକ୍ତି, ତିରୀ ନୋଟୀ ଜିନିଷାରା, ସଂବଧା ଏବଂଗ ତିରୀ ଭୁଵନା ମନେ ପଡେ।